I io moa zay hazo mitiry andranomasy angy ka ny asany angy manome rivotsy iegna ny biby izay mi- <hesitation> mipetraky agny.